मोइ अस्वले गान् गायु फल्पओ अरु बजयु फल्पओ, बजयु फल्पओ। अरु गान् गाउ फल्पओ दुत प्रथो क असे जे गान्तु निजे गाइ ओत बजौ खुतु उपेलेक्। करन् गान्तु गाले है मिजिक् तु आहिपो। ओदिगे गान् जे धोन नक्धोन नेक दरक् खोरु आसिस मोजिर अकल् होदय थ किम्ति त मोइ किपात गान् गाइ हेने मिजिक् तु बजौ अपरि। मोइ फन्छल् नओ कोथ कुअ नाये, कोनो पोग्रम नओ कोथ कुअ नाये। कोतो है कोथ कुअ नाये। ओदिगे मोइ कोइसु जे अकल् होदय थ किम्ति मिजिक् तु बजयु, मोइ किपात गान होदय थ। नोर्मल्ल्य् मोइ गान् गायु फल्पओ, गान् फल् लगयु अरु मिजिक् तु फल्पओ। ओदिगे मोइ दुत ते थके, ओदिगे मोइ भबो जे मिजिक् तु मोर् बेसि फल् लगयु। जने धरक् अम अखोर्मे मन्होर् मजद् बहग् बेऔतिफुल्, फल् तु फुर्दि इमने खोल जे फुनिले थकि बोन् वरे। करन् एनुकम् मन्होर् अत अग्रो हित् कोइदे, हेइ फुलोर् सुप्पोर्त् मन्होर् नसो नसिबो लगयु बतो है। करन् फुलोर् मतोनिस्त खोल मत् कोथु नैक्, करन् अम अखोर्मे पन्। कोदि हेइ फुलोर् सेवैसे होइ मन्होर् मन्होर् बुर देख बोले कोथ नैक्। होकोलो नसिबो क न अग्रो हित् होइ धके, अरो फुलोर् सेवात् निजे ओल है। हेतु इदे फुर्दि मोइ गायु फल्पएसु मोज् बजयु फल्पओ, हेइ दुत हि बसु।